Aya kongoi mising, <hesitation> ane yaka ane yakang'et karon aa ang'ete sait taman ak aeng' nepa karon, ko yakang'et korok netai kokang'et asae, <hesitation> nyakasaa awee aro ng'alek ap itondap emet, <hesitation> ak ng'alek che tesetai <hesitation> chetesetai eng' emet <hesitation> akas <hesitation> akas retio kidogo, akas kei nete netesetai eng' emet, <hesitation> nyakang'et pauun toket, <hesitation> nyakauun toket apang'an a- a- a- aaite kitandet, aapangan koinyu kotepi komye, aun tukuk, a--aa- k aroo ale kiy ake tukul komii komie ako tilil koot, ny'ekayai kunotok. <hesitation> kotoma achap chaik awe korok pa pakei tuka, <hesitation> ny'akatar akee tuka nya nyachap chai <hesitation> achap chaik, nyakapaishe yakaa yakaee chaik awe papai tuka papai tuka a- a- aro ale kaamis komie. Kotoma amande kopa <hesitation> piy oliin olepkwame olepkwame suswek <hesitation> yaweke, awe imbar, <hesitation> papatishe <hesitation> akoi sait lo anyo nyachap amitwogik chepa chepa sait sait nepa peet, nyekaamishe amuny amuny <hesitation> kia amuny kitikin, netya awe paro tuka aa- anai ale kaee peek, netya aketu nyoko nyokomuny ingya ingya pakurkat kitikin ya akenyi sakei, <hesitation> yakakei ipa- ipakeer kaskaleny, <hesitation> yitya aweke koot nya- nyachap as amitwogik chepa kaskaleng aka- aka kerkeri kei netesetai eng' emeet.